<hesitation> السؤال هذا فيه شوية تعجيد، الشهرة والذكاء كل واحد له طعمه، الشهرة طبعًا لو كنت مشهور الناس كلها بتعرفني، هذا ممكن يعطني قوة وأثر وأقدر أسوي تغيرات إيجابية في العالم، بس الشهرة فيها ضغط كبير وناس كتير وكدة يعني، أما الذكاء قوة حقيقية أجدر أفهم العالم وأحل مشاكل وابتكر أشياء جديدة، فكل واحد له مميزاته.